احب اسمع نوعين من الموسيقى ، النوع الأول الموسيقى العراقيي والنوع الثاني هو المقام العراقي ، لأن هذولي النوعين بالذات احسم يمثلون تاريخ وتراث بلدنا العراق الحبيب ، وهمين بعض المرات احب اسمع موسيقى تركيي وخاصة القديمي.